Ko'o je'e television najk mebayn jue yëm dunëp kut'sidëp jawi'in ji'im bi'i control tu'uk myëdë ji'im myaj toyëkëb y ko'o bi'i wi'in kanal najk muk ebambë ji'im mismë kuwisëp y ko'o nak ka ebanë pues ji'im mismë myaj pi'isëb.